एशिया अउ यूरोप से मिलेल जुलल एमन के पाक शैली हवे। तुर्की मन कबाब, पाइड, बकलवा, अउ कोफ्ता खाथे। एहि सब वहा के लोग मन ज्यादा खाथे।